طبعا حشوف مهندس وطبيب وعالم بيئة وطباخ وأخصائي تكنولوجي، عشان كل هذول يقدرون يساعدون في بناء المستعمرة ويعتنينون بالإحتياجات الأساسية اللي أنا أقدر أسويها على-على المريخ.